Lu clima in Egittu è cu privalenza diserticu, cu stati assai longhi e nverni timpirati. Li pioggi sunnu scarsi e cuncintrati supratuttu nta lu Nord, tra nuvembri e marzu. Li timpiraturi di la stati nta li zoni nterni su auti assai, mentri vicinu a li costi sunnu chiù timpirati.